<hesitation> धारा रे बोतलगो पानी खानाइ लागि रोज्जो पणिन्झाइ धारागै पानी रोज्जो छु होला । केइगी धारागो पानी भन्या <hesitation> धेरै बेर जम्मा अर्या हुन्न अब सरासर धारामाथी टंकीबट चाइएगा बेला <hesitation> धारो अन अरिन्झाइ आउनेभ्यो । धारागो पानी अब एकदम शुद्दलै हुने भ्यो भने ताजा पनि हुनेभयो शुद्द पनि हुनेभ्यो मिठो लै हुने भ। अब बोतलैना पानी कैल बटिगो त्यो पानीनो एक त ताइनो केमिकल हालिबन तैगी लागि अब प्युरीफाइ अर्या हुनोछ । अर्खो भनेगो तै बोत्तलैनो कति समयदेखी लामो समयदेखिबाट ताइनो एगाइठाउनो राख्या हुन्या । त्यो जम्या हुन्या भयैन्त । त्यो जमेगो पानी खानाइ लागि लै अस्वस्थ हुनेभ्यो अब खानाइ लागि पनि अब निगो भ्यैन । अब त्यो कैल बटिगो प्लाष्टिगा बोत्तलैनो राखेगो त्यो प्लाष्टिगा कणहरु लै आउन्या भ्या । तासाइले अब खानुखानु अब धारागो पानी ताजा हुने हुनाले अब बोतल रे धारागा मध्येमी धारागै पानी रोज्जो छु होला मु त ।